باه تركب الدراجة، لازم تشد الدراجة من المقود، توقفها وتشدها من المقود، ثم تطلع كراعك وتقعد في السرج، وراك شادها بكراعك لخرا شاد في لارض. ومن ثم تخزر أمامك متخزرش تحتك، وتبدا ت-تبيدل بالبايدال، ونتا راك تشوف أمامك، تبايدل تبدا <hesitation> بسرعة بطيئة، ثم تبدا تجري، وراك تقود بالمقود.